Ma <hesitation> al e ün si e al e ün no perché anche i animai al an <hesitation> la sua vita via